Au na a ura viniani holiday taim namona tu niu yia korana niu yia e gabiani neganai au a tanu tarini bona a fokas geno goini mo biginin of da yia be iagoma mu mai niu lagani variguna dori e gabiani nuganai au gegu lagalaga a gitaiani au pesonoli tu mai lagani vinubana nuganai tu kamasi bar aka kamasi ba tanu kamasi ba guruga kamasi ba tugamagi be iagoma mu mai lagani dokonai bifo au lagan varigunai bana fana kau gegu moira gaburi a gitarini o gegu namo gaburi a gitarini benamo a tugamagini moira gaburi nugariai tu mai lagani varigunai be iagomani neganai tu au tu kamasi ba vetoreni o ge mo gegu namo mogeri tu kamasi ba vaga baregoani e ta tu a boge kureni neganai au nature a gitarini natugu ba nariri mai be iagoma mu mai lagani dokona ema gabiani tub a nari ginikauri o asigina geri ura bava gugururi o asigina bege sikuri ginikau o asigina. Ema ta tu au garagogu gesi gema tanu ga vei barubaruni o ga vevagini o Ma gave tanun ga tanuni gia e iagoni tarikakana gesi e tanuni ma e genogoini au gesi ma ga tanuni ga tanu namonamoni ba asigina bona au gegu rileisinsip au tarikakagu gesi gave gata ginikauni ba au sinagu ba nari ginikaua ba asigina au tum o niu yia e gabiani neganai befo niu lagani variguna e gabiani neganai au to a tanu tarini benamo mogeri a tugamagirini bena gegu moira gaburi tu monana tu au tau gegu a vetore ginikauni benamo lagani variguna e gabiani neganai mogeri asi ma bana ripitiri o gegu namo a gitarini tu kamasi ba veini tum o namo ba meinteinani o be baregoni gegu tanu garori mabarari negariai ema moni lekenai maki nana au ainai moni ta a goitagoni au ainai a ogogamini o au ainai tu a vetau vetauni mogeri maki a gitarini dainai benamo a tanutarini natugu a kirarini maguri tu maigesina gomi maigesina bogo tanuni bogo magurini tu namo bogo dogariani o asigina neganai gomi tu lakava na be goitago mini. Natugu asi ge sikuri ginikau maki a kirarini mai lagani varigunai debamu bono toretaria bona sikuri ginikau korana goi bo sikuri ginikauni goira garoriai go moni gaukarari bo veini Gemu gamu bo goitagoani o natugu gam a vanuga gaukarari ge gwadani neganai a kirarini goi vamoka iaraga bono vei be boinani ilagani gi skul ai as obo veiginikauni goi bo genogoini vanugai vanuga magurina ribamu dainai goi taugemu bo vegitagauni vanuga levol na neganai vamoka iaraga bo veini ganigani boma wavotuni goi taugemu bo vegubuni bo iagoni bo vegaragoni goi garagomu natumu bo guburini o bo tanu kava tanu kavani namo ta asi bo goitagoani dainai benamo auna a tugamagiani tut aim namona tu mai lagani guinena gabitugunai tug oi taugemu bona vegita gemu family bona gitaia goi garagaramu bono gitaia goi gabogatamu bono gitaia goi lubu lekenai maki bono bogeboge goi barau murinai o raka korikorini ba asigina gavamani lekenai maki nan a goina sevises o goitagorini ba asigina moger mabari taim namo ema gabiani tu mai niu yia olidei nuganai korana monai goi bo boge kureni goi aigesina bo raga bo raga ginikau o bo keto bo varigisi borage o bo raga ginikau iagoma tu au a tugamini niu yia olidei nai tu mogeri mabarari gema foforini dainai auna tu niu yia tu selebreisen na auna tu a enjoiani korana goi taugemu bo vegitani bona Goi gemu femili maki bo gitaiai goi gemu dogoro maki bo gitaiani bona vanuga vinubana maki bo gitaiani kamasi bita gareva kamasi bita guruga be iagoma mu mai lagan lagani magonai bitama lagasi monai vau gita bit riba maoroni be mai lagani variguna be iagomani gita tu namona bita vetauani bona ainai vovokari bona dabara maoro maorori bita rka iagirini mogeri mabarari tu bita iago vinirini.